Ademe, gboma, ama mɔwo, ne mì dɛ, ne nyi be mì le dagbe, ye nyi be, mìɔŋtɔ mì dɛ le mìabe nu me xe he gbɔa, enina xɔna ŋkeke ene, exɔna ŋkeke amatɔ̃ ŋtɔ ye ŋɖeke me wɔ nɛ o. Vɔa ne va yi nyi anglai ma ye be nyia, ne egbe kaka nu neke tsɔ kpoa eɖi na etsi na yɔɔɔ, egblena. Vɔ nenye be edɛ, ye be nyi be, woŋtɔ da ama le wò ŋtɔ gbewò me gbɔva medo anglai nɛ oa, ye egbe va kpatsɛ kekeŋ xe da ɖe ahũ gbe, azã do kpoa atsɔ da ɖe ahũ gbe le zã me, ne ele funua kaka ne ŋkea ya gba koe. Vɔ ne meteŋ dza ɖae oa axa da ɖe xɔ me. Togbɔ be ne ŋdɔkusu mgba ɖui ne bagbli o. Ne gba le funua kaka ne zã gba doa, ya gba ɖeto, sie ɖeke yetsã nɔna gbe me nɔna xɔ fafa nenea, ya gba ɖe to agba dɛ ɖe ahũ dzi ba gba xɔ ahua nene kaka enu ya gba ke. Yea nɔenɔ axɔ ŋkeke ene. Ama ma ya dɛ le gbe me abe ŋkeke atɔ̃ ye ya me dɛ le gbe me voa eli num tsafe ye ŋɖekpe me kpɔ wɔɛ o. Vɔ ne nye anglai ma yea, egbea kaka ŋke tsɔ zã dza do kpoa, egblena keŋkeŋ. Kpoa nene ye ama ya gbɔ le ye kema. Ne nye be mì gbe le be nɛ kpo yi a ŋtɔ eda gblemawò kpoa, enena xɔna ŋkeke ame atɔ̃, exɔna eke ene tsaƒe ya va ɖɛ.